اي اكيد ممكن الانسان يكون خفيف ظل من ما يأذي غيغو وما يعمل اشياء تظر غيغو ويحاول يحكي كلام ما يجرح بينو الاخرين ويراعيهم يراعي مشاعر غيغو ممكن يكون ثقيل ظل هم من يعمل عكس هاي الاشياء وهذا الشي كثيغ مهم حتى يكون المجتمع مترابط وكذا